Kana na akus ta kana lu na kalava. Kalava ko mang sikei a manmanik kapa, sikei kana nala akus ta kana lu. <hesitation> toro wuak sa tatana. Au kana lu na kalava ko <hesitation> mang kain lu, toro angkuai si kara luk kana lu na kalava, kara luk ia na toro wuak a mang ke bil tatana. Toro angkuai si tara teng akit ri lang man kio buk sang sime angan ni kam makas, o sime sinong kuli kam makas. Ku angkuai si ku luk a lu i kalava na ku teng akit ia tatana na lu i kalava ko mang sikei a lu voiang ko angkuai si ka teng akit ri bil miang. Na mang ke manmanik kapa man ki bur <hesitation> angasungai i kana lu na kalava kolo ki angkuai si ki tuang na ko kit na kilo mat. Asukang na kana lu na kalava ko mang kain lu luai. ka angkuai si ka teng akit a ka vilpunuk luai ni mang ke bil- mang ke manmanik asukang val ri lang na ri geko. Kapa man ka sang ane singina, ko angkuai si kara lu na kalava ko angkuai si ka teng akit ia na ka siken teng akit luai nia na kala mat.